اولا انت محتاج تقرأ كتير وعن موضوعات متنوعة عشان تبقي كاتب كريس ومحتاج تدرب وتكتب كل يوم ومحتاج تخلي عندك هدف للكتابة وممكن تاخد ملاحظات من ناس انت بتثق فيها تعرض عليهم اللي انت بتكتبه وتاخد منهم الملاحظات، ومحتاج تهتم بالقواعد والاسلوب في الكتابه وتستخدم اسلوب مباشر وبسيط وتكتب كمان عن حاجات بتهمك